Óra̱ ikhúún rá, ná na̱ne̱mújúnꞌ rí me̱ꞌkho rá, <noise> ikhín kho̱ na̱nemújúnꞌ, góꞌdo̱ꞌ cazuela ná na̱tse̱kho̱o̱lo̱ꞌ yaja. Óra̱, daan rá, daan rí ju̱ba̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ ndajíilo̱ꞌ yaja édo̱ nguáná, pero édo̱ rí nacha̱ rá, nda̱jíi ne̱ mangaa dré-náa <noise> awúun daan ríí drégo̱o̱ rí ajwa̱nꞌ, <noise> a̱ꞌkho̱ nda̱jíi ne̱ mangaa. Óra̱, <noise> ikhúún na̱ni̱gu̱ꞌ mangaa ma̱ne̱ khaa íí, ma̱tse̱kho̱o̱ <noise> mangaa rí me̱ꞌkho mangaa, xí ma̱ne̱mújún xndú rá, na̱ne̱mújúnꞌ ne̱ mbáá daan ríí wáa ma̱jña̱ꞌ tsí vaba chájwíin máwáa rá, no̱-náa na̱ne̱mújúnꞌ xndú me̱ꞌkho. Góꞌdo̱ꞌ. Najmuꞌ má mangaa rí ajwa̱nꞌ mangaa, ra̱ꞌkháa má e̱do̱ó rí ju̱ba̱ꞌ najmuꞌ, najmuꞌ mangaa rí ajwa̱nꞌ rí nacha̱ na- khaa rúꞌkho̱ juun rí najmuꞌ, khaa rí ajwa̱nꞌ ná na̱tse̱kho̱o̱lo̱ꞌ xndúú, na̱ma̱ñu <noise> guisáálo̱ꞌ mbá sopa, mm. Xómá rí ju̱ba̱ꞌ rá, rúꞌkho̱ rí na̱ñu̱u̱ freír khaa yaja, na̱tse̱kho̱o̱ yaja. Óra̱ ríí, daan rí ju̱ba̱ꞌ rá, nda̱jíi yaja ja, xúꞌkho̱ má yaꞌwo̱ mangaa a̱ꞌkho̱ na̱ñu̱u̱, nda̱jíi ya̱ꞌwo̱, nda̱jíi yaja nda̱jíi o yaꞌduun xuvi riáajuun ríí etso̱ ma̱tse̱, mi̱ga̱ awúun daan rí ju̱ba̱ꞌ, ndasꞌko̱ꞌ ꞌne jaꞌnii.